Jue on ëjt's dun ya nyäjtum je'e nak dun nyaka top'pë më tienda, yë ëjt's okyanyë jawëb porque ma yë tukpë mynëyën at'sëm on kap ëjt's yën kay, kaps ëjt's at'sëm kay nukyë pat's ëjt's ka yajtunyë.